Комилан беғараз будан душвор аст, зеро ҳар кас ақида ва таҷрибаи шахсӣ дорад. Мо аз муҳити атроф ва фарҳанг таъсир мегирем. Аммо метавон кӯшиш кард, ки бо назари одилона ва кушод ба масъалаҳо назар кунем.